أول شي باخذ لمحة عن الحياة قبل خمسين سنة ، وأشوف كيف كانت التكنولوجيا والعادات ، برجع للمدرسة وأتعلم من المعلمين عن طريقة التعلم القديمة. بعدين أزور الأهل والأصدقاء وأسمع قصصهم عن الزمن القديم. أكيد باخذ صور وأدون ملاحظات عشان أقدر أشارك الأجيال الجديدة تجاربهم. وبكون حريص أتعلم عن القيم والعادات اللي شكلت مجتمعنا، وتجربة غنية جدا.